A, aleoko feky mitarimy lapain sitrany toy zay bibilava àby in̈y ai. Za mavozo bibilava hoa. Lapain bôka in̈y tsy raha anin̈o an-ten̈a. Aviô kà in̈y tsy de atahôran̈a a- ampidi-doza an-ten̈a de zay.